Kodi xeeni'inina jako'onindo niuu atiuu taja io vitnaa ta radio ta television taja ja kuni'inindo taja io kodi ña'achi nduaani nduaani xiiko'o ta ayiivi jaana'a atiuu taja io vitnaa tedi nixii koo ni xiiko ayiivi ni xi'iko'oxi kodejadi ndiaa ta tiempo tada'ama tiempu xidi ja ku vitnaa tedi ndiaá taja ku aparatu ja kodi jiaa kuja kuunuun ja ja koondo tedi nde'eana ja ku meenna kodi io ku kuenda io difícil ja koondo niuu atiuu in in ja ka'ando i'ia ta teléfono ia ta televisión ta radio kodi na'achi na'a akada ka tiempo iiondo vitna.